Únàm ànékéké ñkùd ña àbà échén. echen. àmì ñkùd ànyé. ànyé ámkpákpà ñyíén ídém sínám ná ányé átié ñtéré. àduñàm ékòdò ákuwé. Ñké ká mbád írùñ ajìd ùsén kèd ñkégwó ñkékùd ñté mkpó áriáná ké étò ámì ñchè ñchè ñchè mmò ñchè bádé mé ádé ákpók? Ányé ìdèhé ákpók. ámì mmò ùfànàmì íkísáñké kéd mmò ányé ñsùtó ùnám ídékò? Ányéwò ñyién ké ádé ákùwé, kè àkuwé àdèdé ké ésé ékòd ákùwé. Mmà éfòk ìnì ájìd ìdàha íché ányédé, ñkè kánà ányén ñché ànyéfùrò ùkedúkèd ànùñ ádé áfoñidém áñkésinéké, <hesitation> áffia áfóñ. ányé ánùñ áfòrò ádé áñwéwén àfóñ. ànyé ámkpá ñyíen idóm ñfonímí ámmò íyáh ñsùtò ùnám ítie ñtom ké ñkùdò ákpá. ké ñkùdò ùtó ùnámám akpá. so ùnám ándé ánéké àmkpà ñyién ídém átáá etítí